gott kvöld og velkomin í Kastljós fjármálaráðherra óskaði Íslendingum til hamingju með daginn í þingræðu í dag í tilefni þess að ríflega átta ára tímabili fjármagnshafta væri nú að ljúka undir þau orð hans tóku flestir en þó hafa boðaðar aðgerðir til lausnar snjóhengjunni svokölluðu kallað fram nokkra gagnrýni einkum og sér í lagi á þann afslátt sem eigendum aflandskróna sem ekki tóku þátt í útboði síðastliðið haust bjóðast nú forsætisráðherra situr fyrir svörum um þessi mál og skipan nefndar um framtíðarfyrirkomulag peningamála sem tilkynnt var um í gær

fyrir þroskaskert fólk sem hefur starfsemi í haust að frumkvæði Íslendinga það er þó enn óvíst hvort íslenskir nemendur fái að stunda þar nám það er enn til umfjöllunar í kerfinu í menningunni verður farið í leikhús en þar ætla þau Hlín Agnarsdóttir og Snæbjörn Brynjarsson að taka húsið til kostanna

á verki Guðmundar Steinssonar sem var skrifað fyrir hartnær hálfri öld en við við byrjum á forsætisráðherra hann er sestur hjá Helga Seljan Bjarni velkominn í Kastljós takk eins og Helga sagði áðan þá voru menn að óska til hamingju í

samþykktu að taka þátt í útboðinu síðast fyrir níutíu milljarða búnir að ná samningum

hagstæðara gengi miðað við hvernig var lagt upp á sínum tíma þá áttu þeir sem ekki tóku þátt í útboðinu að fara með peningana sína bara inn á læsta reikninga með frekar lélegri ávöxtun hvað breyttist á þessum mánuðum því að nú er ekki langt síðan síðan þetta útboð í raun

kláraðist já en það er í raun og veru það sem gerðist þeir fóru inn á reikninga sem voru háðir sérstökum takmörkunum og þeir hafa verið þar síðan en þeir eru engur að síður enn hluti af þeirri áætlun sem við höfum verið að vinna eftir það er að segja það er hluti þess vanda sem við höfum verið að fást við er að eiga við útboðið sem var í fyrra var bara eitt af mörgu sem við höfum haldið ætli við höfum ekki haldið rúmlega tuttugu útboð áður en kom að því útboði og smám saman hefur okkur tekist að vinna niður þennan hluta og það lá alveg fyrir að við myndum á einhverjum tímapunkti þurfa að gá að möguleikum til þess að halda áfram að vinna þetta niður menn segja núna þetta er afsláttur frá genginu í fyrra þeir sem ekki tóku þátt í fyrra þeir voru auðvitað bæði að taka áhættu hvað snertir þróun á gengi krónunnar og það má segja að þróun á gengi krónunnar hafi verið jákvæð fyrir þessa aðila af hverju vegna þess að okkur Íslendingum hefur gengið frábærlega vegna þess að það streyma inn í landið ferðamenn og annar gjaldeyrir sem er að styrkja stöðu krónunnar gagnvart öðrum gjaldmiðlum þetta er að leiða til þess að lífskjör í landinu eru að batna aðstæður hafa skapast til þess að halda áfram að vinna þetta niður á betri kjörum og það má segja að það hafi verið í þessum skilningi góð ákvörðun fyrir þá sem ekki tóku þátt síðast en þeir tóku með því vissa áhættu en hún er að borga sig ja það sem þeir eru að gera er að þeir eru að kaupa sig út úr sinni stöðu með því að borga mikið álag um tuttugu prósent álag á það gengi sem allir aðrir geta fengið sem eru lausir undan höftum jájá en engu að síður á betri kjörum en

síðast það er alveg óumdeilt já þetta er örlítið lægra álag á skráð gengi en var ætli það sé ekki um tuttugu prósent núna nær þrjátíu prósent þá við skulum ekki gleyma

því að það sem gerist

þessi viðskipti er að Seðlabankinn hann

í bækurnar hjá sér mikinn hagnað við erum ekkert að niðurgreiða eitt né neitt eða gefa nokkrum manni neitt stjórnvöld eiga ekki þessa peninga það er ekki þannig við erum einfaldlega að vinna að áætlun um að losna undan höftunum og til þess þá þurfum við meðal annars að vinna þetta niður

það sé bara ágætis skref núna að ná að losa um vonandi meira en níutíu milljarða en ég veit það líka og hef það frá Seðlabankanum að þeir eru til í hópi aflandskrónueigenda sem vilja ekki taka þátt í þessu skrefi

hafna þessu tilboði en hvað varð til þess að

það var rætt á þinginu í dag að það hefði verið hægt að létta á höftunum án þess að fara í þessa aðgerð ég meina eruð þið að láta undan einhverjum þrýstingi eða hvað veldur því að þetta sé gert núna það er einhver breyting ég held að þetta sé bara rétt mat hjá Seðlabankanum að aðstæður hafa breyst mjög til batnaðar frá því í júní í fyrra ef við værum enn með sömu aðstæður í þjóðarbúskapnum og var í júní í fyrra þá eru allar líkur til þess að menn hefðu farið varlegar við fullyrtum ekkert um það í júní

í fyrra að við værum í stöðu til

að fullu við sögðum að við munum mögulega færa til fjárhæðarmörk við boðuðum það að

og við skulum líka hafa það í huga hér að við þurfum alveg sérstaka réttlætingu til þess að vera með höftin

eitthvað gult spjald frá einhverjum erlendum stofnunum eða lá eitthvað fyrir nei ég tel að við séum í fullum rétti til þess að fylgja áætluninni eftir eins og við erum að gera í dag ég kannast ekki við að það hafi verið einhverjar hótanir nýlega ég veit þó af því að í

Héraðsdómi hefur verið einhver

en það sem mestu skiptir er að við erum að gera nákvæmlega það sem við boðuðum að við myndum gera það er að segja við settum innlendan markað í forgang enn eru þessar aflandskrónur þarna en það breytir því ekki að við sem höfum verið að vinna í þessu við höfum að sjálfsögðu verið að gera það með að lokamarkmiði að losna alfarið við höftin að vera laus og þó að ég telji að sú staða sé alls ekki komin í dag og við séum í fullum rétti til að beita þessum aðgerðum okkar eins og við erum að gera að skilja aflandskrónur enn eftir á reikningum sem eru háðir sérstökum skilyrðum sem ekki ganga að þessu tilboði

verðum við hins vegar að horfast í augu við það að á einhverjum tímapunkti í framtíðinni er ekki ólíklegt að menn muni segja að við höfum ekki þau lagalegu og efnahagslegu rök sem við höfum getað beitt fram til þessa til þess að fylgja eftir þessari áætlun okkar á einhverjum tímapunkti þannig að þessir hundrað milljarðar sem verða eftir þeir verða hugsanlega borgaðir út á gengi dagsins hjá Seðlabankanum það verður tíminn að leiða í ljós gengið getur gengið upp og niður það geta orðið breytingar í ytri aðstæðum

okkar við erum fyrst og fremst að verja heimilin og fyrirtækin í landinu fyrir áföllum við það að við afnemum höftin hingað til hefur það gengið frábærlega og það eru engin merki um annað en að þessi aðgerð og þessi viðskipti séu

sama góða árangri og við höfum haft hingað til á þessar áætlun þeir sem tóku þátt í þessu í þessu síðast þetta kom þeim nokkuð í opna skjöldu voru ekki margir af þeim með einhvers konar svona fyrirvara í þessum samningum sem þeir gerðu við stjórnvöld þá og ertu ekki hræddur um að það verði til þess að þeir fari þá núna að sækja þennan mun af því að talað um í dag að menn hafi grætt á

en þú segir að þetta komi mönnum í opna skjöldu ég held að það hafi komið mörgum í opna skjöldu að evran sem þá kostaði hundrað og fjörutíu krónur skuli hafa

farið niður fyrir hundrað og fimmtán krónur núna síðustu daga og hafi síðan svo sem

við erum að spila með aðalatriðið er það að við erum með samsetta áætlun sem við erum að starfa eftir við

að fylgja því eftir við settum innlenda markaðinn í forgang þess vegna eru höftin alfarið að hverfa af þeim ef þessir aðilar

sem eru með aflandskrónur vilja fá lausn núna þá stendur það þeim ekki til boða og við erum enn í þeirri stöðu þeir sem tóku þátt síðast eru að fá afsakið slettuna verri verri díl en þeir sem eru að taka þátt núna og þess vegna spyr ég ertu ekkert hræddur um að þeir fari núna að sækja á ykkur eitthvað ja það gildir bara fyrir alla þá sem skiptu krónum yfir í erlendan gjaldeyri í júní í fyrra ef þú hefur keypt þér

í júní í fyrra þá hefurðu borgað miklu meira fyrir hann

þá en ef þú myndir fara núna að kaupa

voru ekki fyrirvarar í þessum samningum sem voru gerðir

engir fyrirvarar þetta voru frjáls viðskipti enginn þvingaður til að taka þátt menn bara gáfu sig upp ef þeir vildu verið rætt töluvert undanfarið að kröfuhafar sem hafa verið í bönkunum stórir kröfuhafar og þetta eru

margir aðilar þeir taki þátt í einhvers einhvers konar kaupum á Arion banka með einhverjum öðrum hluthöfum þessi aðgerð núna hefur hún eitthvað

að gera með það nei það er alveg aðskilið mál þetta er ekki eitthvað sem liðkar fyrir því nei það ætti í sjálfu sér að vera alveg aðskilið mál það sem ég veit um það mál vegna þess að það mál er ekki

er að eigendur bankans sem eru í rauninni þeir sem eignuðust gamla slitabúið þeir hafa verið að vinna í því að skrá hlutabréfin og að því að mér skilst og hefur verið í fréttum að undanförnu þá eru einhverjir úr þeim

að taka þátt í þeim kaupum hvernig það sem ég myndi vilja sjá er heilbrigt eignahald helst dreift af þessum banka þessir aðilar verða einfaldlega allir að ganga um það nálarauga sem að henni

litist ekkert sérstaklega vel á það að fá þannig hóp af fjárfestum inn sem væru svolítið mikið að hugsa um skammtímagróða oftar en ekki ég get í sjálfu sér alveg tekið undir það sjónarmið en við erum ekki að leita að einhverjum

að bönkunum en hins vegar bara þurfa að fara að lögum og þetta er ekki eitthvað huglægt mat

að fara fram jú sum atriði

varðandi reynslu og þekkingu og svona en við erum að leita að heilbrigðu eignahaldi og ég verð að segja það alveg eins og er að það eru svona vonbrigði í raun og veru fyrir okkur Íslendinga hvernig eignahald á fjármálafyrirtækjunum hefur verið öll þessi ár við höfum í raun og veru sýnt þessum aðilum ótrúlegt langlundargeð og mikla biðlund að koma sínum málum í lag ég

þekki ekki dæmi til þess að svona óskilgreindur hópur þúsunda kröfuhafa hafi fengið að fara með óbeint eignahald á fjármálafyrirtækjum í jafnlangan tíma og hefur átt við hérna á Íslandi með sérstökum undanþáguákvæðum

vegna hafa þeir fengið að komast upp með það ja við vorum lengi að finna lausn fyrir slitabúin en um leið og hún var fengin og við áttuðum okkur á því hvað mætti

varðandi afhendingu eigna úr slitabúunum þá gátum við komið með svör og strax í kjölfarið kynntum við til sögunnar stöðugleikaskatt og stöðugleikaframlögin það leiddi til þess að á nokkrum mánuðum leystust öll þessi mál og við fengum stöðugleikaframlögin inn í ríkissjóð og það er þess vegna eðlilegt framhald af því að eignarhaldið á Arion banka sé að taka breytingum en við erum svo sem búin að leysa

þetta með eignarhaldi á Íslandsbanka vegna þess að ríkið er búið að taka hann yfir það var haft eftir Benedikt Jóhannessyni í dag

í ráðuneytinu heyri ég að líklegast hafi á þeim tíma

verið hægt að þurrka snjóhengjuna upp að mestu leyti ef gengið hafi verið milli hundrað sextíu og fimm til hundrað og sjötíu á evrunni nú sjáum við glöggt að skynsamlegt hefði verið að ljúka viðskiptunum á því gengi hvað kom í veg fyrir að það yrði gert nei ég held að menn eigi

að horfa um öxl og og reyna að dæma hluti sem menn verða samt að horfa um öxl og læra þetta er talsvert mikið af peningum

það sem ég ætlaði að segja er að það er erfitt að horfa á gengisþróunina

eins og hún hefur verið

hvað gengið er í dag þá hefði hundrað sextíu og fimm verið gott þá miðað við þau viðskipti sem voru með aflandskrónum á þeim tíma þá hefði það þótt mjög takmarkað álag og það má ekki gleyma því að við losuðum þó

í kringum sjötíu milljarða á genginu hundrað og níutíu sem er við getum á sama hátt sagt núna júní það var örlítið meira álag eins og ég rakti áðan miðað við skráða gengið á þeim tíma ef við hefðum farið niður í hundrað sextíu og fimm eins og þú ert að gefa í skyn að við hefðum átt að gera

ég kannast alveg við þá tölu að einhverjir af þessum aðilum hafi einhvers staðar í ferlinu látið skína í þá tölu ég kannast við að hafa heyrt það í þessu ferli ekki það að menn hafi verið að semja um þessa hluti heldur stilltum við mönnum einfaldlega frammi fyrir útboðsskilmálum og í aðdraganda þess heyrðu ráðgjafar okkar ýmsar tölur ég kannast við ákváðum á endanum að stilla markið hærra það var niðurstaða Seðlabankansog okkar helstu ráðgjafa að leggja þetta upp svona þetta eru hlutir sem eru ræddir í stýrinefnd um afnám hafta meðal annars þannig að ég er mjög sáttur með útboðið eins og það var framkvæmt síðast ég er og það er stórkostlegur áfangi núna að vera laus undan höftunum bara eitt í lokin miðað við viðbrögð lífeyrissjóðanna

þessar hugmyndir um að þeir þurfi í auknum að fjárfesta í útlöndum og

að setja gólf í staðinn fyrir þak og reyna að ýta þeim út mér líst vel á það en mér finnst skipta miklu máli og það samræmist langtíma ávöxtunarþörf og hvað eigum við að segja áhættu samsetningu lífeyrissjóðanna það þarf að dreifa áhættunni og með því að fara með hærra hlutfall til útlanda þá

betri áhættudreifingu þetta er eitt af því sem ég vil láta skoða en ef við setjum gólf þá væri það til marks um það hversu ótrúlegum framförum við höfum náð vegna þess að hingað til höfum við þurft að miða við þak vegna þess að við höfum ekki getað leyft

lífeyrissjóðunum að fara með nema takmarkað fjármagn útúr landinu þar sem efnahagslífið okkar hefði ekki þolað það það væri algerlega stórkostlegt ef við værum komin í þá stöðu að geta sett þak

horfa á fram til þessa

að láta kalla það framfaragólf en takk fyrir komuna í Kastljós Bjarni skiptum til Helgu fólk með þroskaskerðingu hefur lítil úrræði eftir að menntaskóla lýkur Þór Ingi Daníelsson sem stofnaði Ásgarð verndaðan vinnustað í Mosfellsbæ og veitti honum forstöðu í áratug segir ungt þroskahamlað fólk ekkert öðruvísi en aðra ef það finnur sér ekki fótfestu

og tilgang í lífinu þá eru auknar líkur á að það leiðist út í alls konar vitleysu eins og hann orðar það Þór Ingi er nú í félagi við fleiri búinn að stofna norrænan

sem ætlaður er fullorðnu fólki með þroskaskerðingu fyrstu nemendurnir hefja þar nám í haust en ekki er víst að íslenskir nemar verði þar á meðal ja þegar við stofnuðum nítján hundruð níutíu og þrjú þá kom mjög

fljótlega í ljós að þessir einstaklingar sem komu til okkar þyrftu kannski meiri skólagöngu til að geta tekist á við verkefnin við vorum í ýmsu handverki og þetta er þannig að mikið af þeim einstaklingum sem fara inn á verndaða vinnustaði eru að vinna með handverk og það er bara enginn skóli

á Norðurlöndunum þannig að okkur fannst það

að koma þessu á laggirnar og núna erum við bara komin þangað skólinn er tilbúinn og við getum farið að taka á móti nemendum skólinn er í Svíþjóð í um fimmtíu kílómetra suður af Stokkhólmi þar eru lýðháskóli verndaðir vinnustaðir sambýli og heimavist fyrir nemendurna nokkrir þeirra ungu manna sem hafa unnið í Ásgarði tóku þátt í byggingu skólans já það eru þá strákar frá Ásgarði sem hafa verið í Ásgarði sem hafa verið hjá mér og við höfum bara verið að byggja þennan skóla hvaða hópur er þetta sem þú ert að hugsa um breiður hópur í rauninni en við erum að tala um fólk sem er orðið átján ára og eldri búin með framhaldsskóla

hefur ekkert í að fara það er lítið um atvinnutækifæri fyrir þetta fólk og við erum að sjá það að við getum þá tekið á móti fólki í skólann og þau geta verið hjá okkur í þrjú ár í skólanum og lært hluta af einhverri iðn kannski

í samvinnu við verndaðan vinnustað þannig að það eru ýmsir möguleikar til og við viljum endilega nýta þessa möguleika námið tekur þrjú ár og lýkur með lokaverkefni í leikfanga og húsgagnagerð úr tré

textíl ásamt hönnun inn í því er starfsnám og hver nemandi er með einstaklingsmiðaða námskrá en með þessari þekkingu og bættri færni hafa þau betri möguleika á að koma

undir sig fótunum í lífinu flosnar undan og maður leiðist út í alls konar vitleysu og það er það sem við viljum koma í veg fyrir Þór Ingi segir eftirspurnina vera mikla og því verði hægur leikur að fylla skólann hann vill hins vegar gjarnan að íslensk ungmenni fái að njóta þessa tækifæris líka ekki

síst vegna þess að þau lögðu mikið til við byggingu hans það er þó ekki ljóst hvort af því verði því menntamálaráðuneyti og Vinnumálastofnun benda hvort á annað og ekki víst að gefinn verði kostur á því við eru með umsókn hjá menntamálaráðuneytinu og þar

gerum við ráð fyrir að það komi fimm Íslendingar á ári og það kannski verður þá í einhvern tíma og kannski verður það minna síðar meir en við erum rétt fyrir utan Stokkhólm frá Svíþjóð og Noregi og Danmörku og jafnvel Finnlandi líka sem sækir nám til okkar þannig að markaðurinn er stór það er klárlega þörf fyrir þetta við erum búin að sannreyna það gott kvöld

í kvöld ætlum við að ræða leikritið húsið eftir Guðmund Steinsson sem var frumsýnt í Þjóðleikhúsinu á föstudag í leikstjórn Benedikts Erlingssonar verkið var skrifað í kringum nítján hundruð og sjötíu en hefur ekki verið sýnt fyrr en nú

þau Hlín Agnarsdóttir og Snæbjörn Brynjarsson velkomin bæði tvö það verið svolítið kvartað í vetur sumir hafa talað um það að þeim finnist nóg um afbygginguna í íslensku leikhúsi það sé verið að brjóta fjórða vegginn og ég veit ekki hvað

eitthvað fyrir sinn snúð í þessu verki

aldar verk að því leyti meðvitaða ákvörðun

vera trúr verkinu og setja það upp á nokkuð hefðbundinn hátt þetta er svona leikhús já eiginlega svo venjulegt og hefðbundið að það er eiginlega framsækið í sjálfu sér já já og ég meina sjálf uppsetningin fjögur atriði sem verkið samanstendur af

þurfum bara að bíða meðan

er skipt um svið þetta hafa margir ekki séð í íslenski leiksýningu

svolítið skemmtileg brella því að það setur

og venur mann á af því að það er rosalega hægur taktur í verkinu já þetta er períóduverk gerist á ritunartímanum og fjallar um hjón

komust í álnir og eru að kaupa sér stórt hús en lenda í því að það er lagt fyrir þau

konar próf í nýja nýja húsinu og þau svona falla á því já ég meina það verður svona draugagangur í þessu nýja einbýlishúsi þau eru nýflutt í þetta stóra einbýlishús flytja inn rétt fyrir jólin og það verður að segjast eins og er að Snorri Freyr Hilmarsson gerir alveg ótrúlega flotta leikmynd hún er einföld

það eru sérhönnuð húsgögn á sviðinu og þetta er allt saman gert á alveg ótrúlega flottan hátt og er

beint inn í tímann það er

nítján nítján hundruð og sjötíu algerlega sko ég ætla að tala við hann Snorra Frey þegar ég kaupi mér einbýlishús og fá hann til að innrétta því hann átti náttúrulega líka mjög flotta leikmynd í út að aka hann hefur mjög góðan sens fyrir íbúðum en inntak verksins þarna er verið að fjalla um efnishyggju neyslumenningu og þetta fólk sem að stækka við sig

fólk gleymir hins vegar

kristilegum gildum já já þau eru mjög upptekin af kristilegum gildum þetta ágæta fólk en þetta er sagt með dálítið boðandi hætti ekki satt jú þetta er sagt með boðandi hætti en persónurnar í verkinum þær fara ekki eftir því sem þær boða sjálfar já ég

á oft erfitt með svona predikun í leihúsi og ég átti svolítið erfitt með það þetta sinn því að þetta ríka fólk sem er ekki að hugsa um restina af mannkyninu

er kannski aðallega það að við sjáum þetta út frá þessum kristilega vinkli því ef við værum að tala um

nútímaverk þá væri kannski frekar verið að tala um fólk sem

einhvern málstað á Facebook en gerir svo ekkert í því maður nær ekki alveg að tengja við þetta að tala við krakkana um Jesú og síðan einhvern veginn bregðast barn síns tíma að því leyti að þetta minnir á eins og heimildamyndina fiskur undir Steini sem kom út

á áttunda áratugnum sem Ólafur Haukur Símonarson og félagar fóru til Grindavíkur og og töluðu um stóru húsin vera gott að elska í svona stóru húsi já þetta er ádeila á

millistéttin og yfirstéttin hann er lögfræðingur

þetta er líka ádeila á hjónabandið og og þetta er ádeila á samskipti barna og og foreldra til dæmis eiga þau þrjú börn en elsti elsti drengurinn það er náttúrulega

hann er alls ekki fylgjandi gildum foreldra sinna hann er einhvers konar hippi væntanlega já hann hann hann sver sig í ætt við hippana og sextíu og átta kynslóðina svo fer þetta allt á hinn versta veg fyrir hjónin en maður getur kannski ekki

þau þessi örlög sín þrátt fyrir að vera alls ekki alls ekki sympatískar manneskjur kannski ekki sko örlög og örlög hvað kemur fyrir í kristilegri heimsmynd táknmynd fyrir heiminn eða landið á það sérstaklega vel

enn meira aðkallandi en akkúrat þá mér mér finnst það dálítið vel leyst hjá leikstjóranum mér finnst hann tengja verkið við okkar tíma með því að virkja þarna fimmtán manna leikhóp sem

samanstendur af innflytjendum sem eru náttúrulega lætur þá koma inn og gefur þar með verkinu nýja vídd og nýja merkingu mér finnst það mjög mikilvægt samt þetta

ryðjast inn og taka yfir húsið

drekka allt vínið listaverkunum á bálið þetta er svolítið svona martröð

tölum

um leikinn þessi stíll Guðmundur skrifar dálítið

fer þá leið að hann leysir þetta upp í svona

mjög stílfærður jú sko ég meina þetta er stíll sem Guðmundur tamdi sér og er þarna í kringum nítján hundruð og sjötíu þetta er

forveri leikritanna sem síðan komu og gerði hann að þessu

í sínu fagi að skrifa mér fannst þetta stundum virka og stundum ekki heimspekilegar spurningar vakna hjá manni til dæmis bara um

um þessi hjón

hvað eigum við eigum við það sem við þykjumst eiga eða eigum við þetta land eigum við þessa jörð hvernig

umgöngumst við jörðina mér fannst þessar spurningar vakna í uppsetningu Benedikts þau voru býsna fín í aðalhlutverkunum ekki satt Guðjón Karl og Bryndís þau voru svakalega

mér fannst Þröstur Leó líka

gaman af innkomu hans og ef ég á að segja eitthvað þá

kannski mest gaman af búningunum þetta

út í gegn og náttúrulega það eru allir flottir sem eru í

hvað fannst okkur um um þetta verk á þetta erindi í dag þetta er svolítið

það er kannski helsti gallinn í verkinu mér fannst það dálítið einfaldað leikskáld í dag hefðu leyst það öðruvísi já mér fannst þetta ekki takast fullkomnlega að færa okkur þetta verk í dag og gera það svona svona gildandi fyrir okkar daga en það vekur upp margar spurningar og maður fer að hugsa um ýmislegt og til dæmis var

upp mynd í lokin þar sem við verðum að setja punktinn þarna kærar þakkir fyrir komuna